أفضل إني أموت قبل شريكي ؛ لأنه الحياة بتكون صعبة من دونه، وخاصة أنه هالشخص بنعيش معاه هالسنين الطويلة، فبنحتاج الوقت لنتعلم كيف نعيش من دون أشخاصنا المفضلين، أو الاشخاص اللي قضينا معاهم عمر طويل ، ولا أحب أن أشعر بهذه اللحظات المؤلمة أبدًا.